Wala bote joɗugo ha duniyaru feere, to Allah yinno ajuɗa ha duniyaru feere da'o tagima ha totton. Ajoɗa ha o tagima ɓurinima